أما بيعرف نحكيو على الموتير اللي هو المحرك هو قلب السيارة، أو يحاول الطاقة الحركة، فما نظام النقل هو ينقل القوة من محرك العجلات، فما العجلات والإطارات، فما الفرامانات، فما وفما الفرامات العادية اللي هو يسمى نظام مكابح، فما المقود فما نظام التبريد.